او حاجة هخرج اي حاجة في التلاجة و هفصلها من الكهربا و بعد كده هبدأ اغسلها بمياه و صابون و بعد كده هشيل منها الصابون وأنشفها كويس اوي و ارجع اشغلها تاني احط الفيشة و بعد كده أرص فيها الحاجات اللي أنا خرجتها منها و اتأكد ان أنا مغيرتش اي حاجة في درجة البرودة بتاعتها